Al e 'na dumanda propi dificil perché a m'pias a m'pias ste cun i amis e cun la famìa. Ale e dificil di së pr- si preferisu ste cun gl'ün u cun i autri, a m'pias tüti e düi